Nti sɛ nnya map anaasɛ akyerɛkyerɛkwan a ɔbɛdi n'anum ama makɔnya ahodeɛ. Anaa adamudeɛ bi wɔ serɛ so anaa awea pradadaa so a. Odikane no, mepɛ bia ɔnim mapo mu na akyerɛ me baabi me mfa ne sɛneɛ mensi ndi mapo no akyi. Nti sɛ ɔkyerɛm ma nhu wie <noise> ne nkɔduru hɔ a. Mɛyɛ mɛbɔ nho mmɔdene biara sɛ mɛhwehwɛ saa ade no. Nnya hu a, ndea aba fie abɛkyerɛ biaa ma bɛahu sɛ ampa sɛneɛ ngyee nimdeɛ wɔ mapo no ho na afei ɔkyerɛmm maa nkɔduru baabi a saa adamudeɛ no anaasɛ nnepa no wɔ na a. Biaa ahu ampa nimdeɛ na ngyeeyɛ no anyɛ kwa. Na mmom so aba mfasoɔ. Na afei saa adamudeɛ no anaasɛ nnepa no nso ɛbɛboam wɔ m'abrabɔ mu.